<noise> Aminay gn'aminay, <hesitation> maha malagasy moa zagny dia lahitoka gn'aina, satria igny aignao io sy anananao firy igny satria refa maty agnao da maty fa sy velo sagna, refa velo agnao da velo.